Li stigghi elettrici servinu pi fari sparagnari energia a la pirsuna ca travagghia e a fari chiù rapidamenti un travagghiu rispettu a quannu lu stissu travagghiu si fa a manu. Ci sunnu però certi travagghi ca si ponnu fari sulu cu li stigghi elettrici e autri travagghi ca si ponnu fari sulu a mani, specialmenti quannu si travagghia cu cosi nicareddi.